<noise> <hesitation> Dinôzôro raha resaka dinôzôro ndraika izy io zany sy hoe za zany sy nahita fa <hesitation> raha faritra anay akagny a misy parka zay akao de mbola ahitana karazana <hesitation> korafagn'atodinà resaka dinôzôro, fa i zany matetika zany a resaka reptile zany no mifandray aminanjy regny.